Asanino tusama abete palemia, nehua itahata lekete bisai. Kalo ni inawa auleke bisa nama, kalo ane itata feteleke aubisa hauleke. Kalo nimunaine se leketa katuinawam tamba esa anin sihana. Haa hera bisa. Loyhua anin kalo ne esa anino amaun kuma newudak nisimlyo heloy berekutera ania akilakia nia anamama. Loyhuan udak biar unisimfala lisim lotoni nisimfala nisim loy uheloy ukuti ukutiwaka, akuman akanti lai mia ika banikara niara ana anamma. Loy huan ni apalai esa aninno, lakoi ni lako heleube, abdete ama taka lelehan nama. Biar ma anin abate awam lena min ira lebe abatekoi lailehu, netaka inawan an landiara akotate natewa si hana haa, bisa he bete am abate mamte. Kal netewa lebe abetef esa anin mia leo. Isan enama buna akototusa adotusa mau lehuan aleki lei lei lei munai ni mis hana, se hana lehuan tahematai ineme aleketarus wanama loi loi loi loi langsung hua anim inema adobenetula. Adobenetula munai ne mesehana am mata, amata loy huan anin se futara heloy. Sefutara heloy langsung sifuna se bisi. Se bisi sefu, setanawa sefu, sehuna ara tonimese ebele siburika raulnime un ara tatale meun, ara waymeun, se ebeles sefu. Sebelehuan anin solsit arabisa ololea, arafale meun ara ese nawanemeun ara oese enino etena yayarkene sefuna setebu lohok. Alehuan naraole meun sefuna seisis sehuna sitebu leloy. Lehuan ara esen lusneme sefuna sesekalika ara lusne meun. Sihuana setepara lui meleloy. Langsung huan sefuna ara esen isneme leu seisi, seisi leihuan sihuna ese eneino dendik. Lahuna dendik huan se <noise> Am tafalee, am tafale huan sampe malafu, langsung lam huna amtebu. Loyhuan esen kumang emeung biasa am lau am nitaisa am liboholo o, ha am hamana. Am hamana ese eninno bitwat tem, am hanama en esen bala lautaisamano kalo nia akai am sike.